ͻwͻ dɛ amanaman dze hͻn enyi si wiadze yi mu haw a yɛwͻ do, na wͻhwɛ dɛ wobesiw dɛm ͻhaw no ano ansaana wͻaahwɛ dɛ bi a wͻbͻkͻ wimu na wͻakͻhwɛ ͻhaw so a ͻwͻ hͻ anaa ndzɛmba a ͻwͻ wimu. Osiandɛ sɛ asaase yi do no, yennya ahotͻ a, wimu na nyimpa biara nntse no, ahotͻ no ͻwͻ hͻ a ͻnnkɛyɛ hwee. Ntsi ͻwͻ dɛ aman no hwɛ na osiesie ͻhaw biara a ͻrokͻ do wͻ ͻman yi mu na ne mamba wonya asomdwee.